Ne eya ɖa koklo lã, no o wu kokola naoa o ɖo na etsi dzo dzi etsia fiɔ nyuiɖe gamea eve nyuiɖe. Eya tsɔ kokloa de me. E etsɔ de mea ya de a tsɔ daɖe akplɔa ɖe me. Enɔna eyi le wo ŋtsi, ne ewɔa a tsɔ ne me de ke a nɔ fua ke le eŋtsi. Ne ɖe efua le eŋtsi eya tsɔ gblɔdzɔ viɖe. Ne etsɔ gblɔdzɔ viɖea a tsɔ omo a ku tsi keke ku akutsa a klɔɛ nyuiɖe ne ma kɔ. Ne eklɔɛ vɔa a trɔ kpatse keŋ gbɔ a va kui, eya va kuia ele dɔkavia a ɖe dzea, ne enyi be edzea le mea emumu na. A ɖe dzea, a ɖe nua mua ɖe dzea be ya yeku. Wo ɖenɛ le me ne ele mea me nyɔnao. O ɖenɛ le me. Eye eɖe leme eya va dzẽ ya kpoɖi koɖikoɖikoɖi. Alo ɖeke wo ŋtɔ-ɖeke wo ŋtɔ edzi be ne nɔ nɛ ɖa eya dzẽ, ne edzẽa, a tsɔ kɔɖe zea me a tsu nu kekekeke, ayo, gletɛ, sabulɛ, eya kɔɖe edzi. Eya tsu sabulɛ viɖe ya trɔ gbã gbɔbese ya de dze ku cube wo. Eya tsɔ de dzo dzi a tsɔ ŋɖe nɛ a fiɔ, ya va ɖɔe se bena, enua nyɔ nea, ne eua nyɔ nea kpɔa ya trɔ de me, ne etrɔ de me kpɔa ya fiɔ nyuiɖe kpɔa ne ebi kpɔa eya kɔ klɔ, vɔa eya kpɔbe be nɛ ebi nyuiɖe, ŋgba dzo bi tsukpatsukpo. Vɔa ne edzi a yia, ya te fi- ne efiɔ tsi ɖe gba trɔ yia evivi na tsɔ wu bena nenɣ enyi bena ele nenea ne fiɔ tsi ɖea me nyo nao. k Koklo me lɔna nenea o yinɛo. Eya fiɔ tsi ɖe, tse ƒe a trɔ yi.